E woodi Benz, e woodi Lambourghini, e woodi Ferrari, e woodi, Toyota, e woodi Honda, e woodi Mazda, e woodi Nissan, e woodi, e woodi Audi, e woodi Renoult, ɓaawo ɗon